Edhe pse është e ngusht të gjetë një vendim moral çë vlen për të gjithë, jan gjendja ku parimet etike për ghjith, si justicia e kumbasjuna, mund të ndreqënj zgjedhje çë konsiderohen të drejta ka shumë njerëz në shoçëri të jetër shortje.